Kalo menurut saya makanan itu de <hesitation> de berpengaruh skali ke kita punya tubuh, de mendukung kita punya <hesitation> proses, sistem yang ada dalam kita punya tubuh ini. Tapi kadang <hesitation> kita tida makan sesuai apa yang, memang harus dimakan. Kaya kita kurang makan ya kadang, badan tida vit untuk, lakukan <hesitation> kegiatan setiap hari yang kita mau. Makanan tradisional yang bisa kita makan itu sagu. Sa ni tida tahu buat <hesitation> sagu tapi sa pu mama pernah buat dan ha pernah lihat, itu waktu, sa-sa ni kalo di ha pu daerah kita tinggal di kota jadi untuk pohon sagu itu tida ada, tapi kita ke bagian pedalaman sedikit ke, ada mama pu tempat kerja, disana, di sa punya tete punya rumah itu di samping samping tu ada tanam pohon sagu. Nah itu mama kalo turun begitu, ke, desa. Mama de akan pangkur sagu, nah ha pernah lihat mama de pangkur sagu tu, de potong sagu <hesitation> pohon sagu tu de besar skali tinggi. Mama de potong.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 Karung, baru kasih <hesitation> bocor bocor karung itu supaya air itu de keluar baru de pu padatan tu tinggal. Kalo mau buat sagu ini juga tidak sembarang untuk sa punya <hesitation> suku, jadi, kaya kita anak anak ini kita tidak bisa pangkur sagu untuk kita punya orang tua, harus orang tua yang pangkur sagu untuk kita makan jadi, ha juga baru pertama kali lihat itu tahun dua ribu dua puluh satu, sebelum sa ke jawa sini, sa lihat sa pu mama de pangkur sagu karna ha tida pernah lihat mama untuk pergi pangkur sagu begitu. Terus sagu ni <hesitation> dong biasa jual itu kaya satu karung <hesitation> beras lima belas kilo itu mungkin bisa tiga ratus ribu di pasar, nah sagu itu juga ada warna merah dengan warna putih, ya menurut saya sagu yang enak itu warna merah. Nah sagu itu bisa, kita pake bakar dia terus kita bisa bikin papeda, bisa bakar kosong bisa bakar pake kelapa. Terus, bisa <hesitation> sagu bisa, bakar de deng pisang, dalam pisang begitu baru bakar, yang kasih masuk daging daging baru bakar. Sagu ni de paling enak makan pake ikan betik atau ikan kuah kuning, tapi a paling suka ikan betik karna, kita disana kita biasa makan itu ikan betik kalo ikan kuah kuning sih mungkin jarang, begitu. Kalo ikan betik ini kadang kita beli kadang kita pergi pancing sendiri, sa biasa pergi pancing di blakang sa punya SD lama, itu ada gernase disitu kita biasa pancing disitu kalo tidak, kita biasa naik ke lokasi sana, dari kota ni kita ke lokasi mungkin ada satu jam begitu baru kita perg-itu di pedesaan sana, baru kita pergi pancing atau kita biasa rabah dia, kita tida tau jaring tapi rabah pake tangan. Selain ga ini-selain ikan betik juga ada ikan gastor, ikan gastor tu juga kalo makan dengan sagu juga enak. Lebih baik kita pergi apa, pergi pancing atau kita pergi rabah saja daripada kita beli di pasar tu mahal juga. Kalo di pasar itu dong biasa jual, satu renteng begitu <hesitation> mungkin isi lima blas kah spuluh tu bisa lima puluh ribu. Jadi, tapi itu besar besar kalo ikan, ikan yang dong jual di pasar ikan betik itu, tapi kalo yang kita pancing kadang besar kadang kecil baru kita pulang masak baru makan, tapi kalo di, pedalaman yang tempat sa pu mama kerja ini di ha pu tete sana tu itu lebih banyak ikan gastor, di <hesitation> sawit sawit, di aliran <hesitation> aliran air itu sawit sawit itu ikan gastor yang paling banyak.